هوايتي المفضلة هي أن أنا ألعب رياضة و اكتر رياضة بحبها أن أنا أروح الچيم لان بحس انه بيخرج الطاقة السلبية من الجسم و بيخلينا إيجابيين اكتر و بحب برضه رياضة الجري لأنها بتخرج الطاقة من الجسم بعدها الإنسان بيحس انه جسمه احسن